डिजिटल कैमरा मा क्विंफ़िल्म नी होंदी, ये मा एक सेंसर ते लग्यु होन्दु जु कि शटर का बटन का आदेश पर सेंसर पर पड़न वाली प्रकाश कि किरणों ते संग्रहित करदु फिर वे ते डिजिटल रूप मा एकत्रित करिक मेमोरी कार्ड मा सेव करदु